Ɛndonezie a loo benu, oyi jate'a ho meto, to mɛɛ e bira lo to bena ho mi mun ɲuu do'oa. Ho mun zenuɲu do'oa, bun wewia so ɲa we ge bin matete, woro ɲawe sin bin matete.